﻿Ekinkubaanza kukola, ogu’omuzaano ninguha obwiire, nindeka ebindi ebi nkukora amagezi goona na’amaani ningateeka hari ogu’omuzaano, <hesitation> obwiire bujye kuhika, nobu nkukimanya ngu ninyija kuba omuzaani rurangaanwa akusingayo baitu nabwe ninyija kuteekamu amaani, ntafuna ekintu kyoona <hesitation> ekyantaribaniza rundi ekyandemesa.